frumsýnd í Eldborg á laugardag óperan sem fjallar um

frelsið og forboðna ást er í þremur þáttum og var frumflutt í Feneyjum sjötta mars árið átján hundruð fimmtíu og þrjú og enn þann dag í dag snertir tónlistin við fólki enda yndislegar er það skylda að setja upp la

algjörlega ég held að það sé óhjákvæmilegt fyrir hvern einasta óperustjóra að setja upp að minnsta kosti eina

og þetta er einmitt fjórða Traviatan sem er sett upp í sögu Íslensku óperunnar og ég er fjórði

eiga heiðurinn að því la er ópera um forboðna ást hún fjallar um vændiskonuna sem verður ástfangin af Alfredo ungum manni af góðum ættum hún þykir

samboðin og faðir fær hana til að yfirgefa son sinn violetta læst því vera hrifin af öðrum manni allt út af umhyggju fyrir Alfredo hvernig persóna er Alfredo hann er svona dálítið

hann er hann er ofboðslega tilfinninganæmur og hann fer bara alla leið með sínar tilfinningar bara eins og á að vera í góðri óperu mér finnst alveg æðislegt að fá að syngja þetta hlutverk og fara í gegnum allan þennan skala ég hef þekkt þessa óperu

í mörg ár og finnst þetta algjört meistaraverk og hvernig Verdi skrifar allar tilfinningarnar í músíkina maður þarf ekkert að sjá eða maður þarf ekki að skilja textann

ekki að elska ætli það séu ekki bara aðstæðurnar sem hún er í og hvernig líf hennar hefur verið fram að þessu hún er

hún vinnur á

ég held að hún þekki það ekki að karlmenn komi fram við hana af virðngu eða með ást

ekki með kannski besta starf í heimi þá er hún sterk kona sem ræður sínum eigin örlögum innan þess ramma sem hún hefur hún er ekki fórnarlamb þó hún horfist í augu við þessi erfiðu örlög sem hún upplifir og það minnir okkur á að við höfum kannski alltaf meira vald yfir okkar eigin örlögum heldur en við gerum okkur grein fyrir hvernig er það fyrir þig að syngja þetta hlutverk það er skemmtilegt það er ofboðslega gefandi ég þurfti aðeins að hugsa mig um áður en ég sagði já af hverju

mér finnst þetta bara af þeirri stærðargráðu þetta hlutverk að gefa sér smá smá andakt

hugsa málið en svo bara ákvað ég að slá til og ég sé alls ekki eftir því þetta situr vel ég held að allir geti tengt við eitthvað í þessari sýningu í dag þessar tilfinningar sem sem eru þarna á sviðinu og þetta er ástin og og höfnun hún hafnar Alfredo og hann skilur ekki af hverju og að fórna sér fyrir ástina og svo náttúrulega dauðinn ertu tilbúinn ég er tilbúinn já þetta er allt saman að smella